Naban to merer si a- a moni. Ir to va'eov erer vegen manu von, a meh papan to hikta te merer o ken tah boneh va'ih ir e ahik ta o i se gon moni i to va'eov erer. Suk a tayiah ir to, te rer pa, von ito en akuk rer a tah en i to kiu eh rer. Masi poh tem akuk ir pasi hek eh a tah va'ih a moni oven a voen ama si tah ito iu hop irer mea tayiah tayiah i gen to va'eov erer. Mameh tem, papan to hikta te merer a moni pasi hikta no ma pa ep ina taon ge a tayiah i to te akuk erer von. O ren karan to te rer <hesitation> ot moni rer, ito go i kam erer vegen, ir to hikta va'eov vir rer sih suk a tayiah moni seke keh rabuer i pasi tamak pet a er. Naban arih ahik ta moni vir to res va'eov rer sih.